Maromaro rolahy ñy karazan-kira mety ho retsika: -Misy ñy hira kilasiky, misy ñy hira rôky, ao ñy pôpy, misy koa ñy hira tsapiky, misy ñy hira trôpikaly, misy ñy dekalé.. <shushes>